<hesitation> Gny raha tena mampiavaky <hesitation> i alika ndraiky tabalaky zao de tabalaky somary kelikely de s- tabalaky mihina voalavo <hesitation> de voalavo rô tena, <hesitation> voalavo koa zany ro tena adversairan'ny tabalaky; de alika, alika koa somary bevata de alika koa mivovò zay kô tsy mampitovy azy amy tabalaky, tabalaky manao miaou-miaou de karaha zay, de alika koa mihinan-kena fa i tsy mi- tsy mihina voalavo, tsy magnody voalavo zany igny tsy mitovy amin'ny an'ny tabalaky.